Pues këkpë tex yë ëch yë wayn koch ti'i në'adyunë sopa këxë koch në i'upë jech nyaj kayëp y koch ti'i kayanyë, ko'o xëjk lax kakyë nëxëkukë pues jech bi'i pen tex dun wayn jeyë.